जू पक्षी छीन ऊ आपस म कई तरीक़ा से बातचीत करदा जने की चेहक और गीत आ माध्यम से ऊ एक दूसरा से बातचीत करदा ऊ कई ध्वनियों ग प्रयोग से एक दूसरा से बातचीत करदा ऊँगा पंख ऊँगा शरीर रे मुद्रा से भी ऊ एक दूसरे गी भावना और स्थिति ग पता लगे सकदा।